Beh, la diferensa a s'ved, ën can ën can al a 'na certa manera dë cumpurtese, ël gat cumpletament diversa, la diferensa a s'nota anche da la fizionomìa d'la bestia, tüt li, dal pei, dal cumpurtament e tante autre coze, anche cum a të tratu anche a ti, cum a s'bütu ën evidensa tra lur, tüt li